Kompromissiq ommaki valitsusõh ja poliitikah ainukõnõ asi, minkaga kaubõldaq saa. Et ku üts puul esitäs nõudõ ja tõnõ puul esitäs nõudõ, sis ainukõnõ viis säält kuigi edesi liikuq omgi kompromiss tekütäq.